Amn ouni la اسفنج feiy moe اسفنج amn emid dafi la feiye wida gon en اسفنج amn amn fuga fika godu fuga fika eska samei en اسفنح soka اسفنح en kigad eka soki kani amn en kugi dou eskikani wida gon fa amn ga dumi fa amn ga abie wida gin mano go niese kani اسفنج samaroud enga go wida menij